परिवार कुन हम खाणू बणादा समय अछू खाणू और स्वादिष्ट खाणू सबसे पैली हमथै ध्यान रखण प्वाडलू हम जू सब्जी यूज करदा वेमा हम मर्च मसला डलदा वे थै हम बराबर लेबल मा डलदा दूशरू हम इन सब्जियों प्रयोग कला दूध दहि हरी सब्जियां साबुत दाल अनाज प्रयोग हम ज्यादा कला जनकै कि हमरी साग सब्जी बडिया बण और हमरू खराब भी नी ह्वाई खाणू